L'ai pa vaire d'idee d'lon ch'a serv la tasca cula pi cita, li ch'a ie si jeans, ti pudrìe büté ëndrinta le munede o cuaicoza dë cit, però propi la storia d'ëndua al e nasüa custa custa ezigensa d'avei 'na tasca cita parei, la cunosu pa, sun propi pa ën graddu dë de 'na spiegasiun